<hesitation> Raha amin'iny dia aleo zaho mandeha tongotra satria o amin'ilay mihazakazaka tsy mahatonga alavitry no malaky reraka fa ilay mahatsara mandeha tongotra mandeha tongotra anao mandeha tongotra mora fa tsy- tsy dia maregny reraka dia avy akeo miteky miteky fogna fo tsy de maregny reraka mandrapahatonga amin'ilay tany andehanana dia izay no mahatonga zaho misafidy aleo mandeha tongotra.